Zéro, araiky, aroa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, fôlo, raiky ambinifôlo, aroa ambinifôlo, telo ambinifôlo, efa ambinifôlo, enina ambinifôlo, fito ambinifôlo, valo ambinifôlo, sivy ambinifôlo, roapôlo, araiky amby roapôlo, aroa amby roapôlo, telo amby roapôlo, efatra amby roapôlo, dimy amby roapôlo, enina amby roapôlo, fito amby roapôlo, valo amby roapôlo, sivy amby roapôlo, telopôlo.